<hesitation> dá dzá, dá wɛná sáŋɛ, sáŋɛ kána béé dɩí yɛna kɛ? Dɩí yasí na kɛ nɔnɔɔ, dɩí yasí na kɛ nɔnɔɔ ka dési na nɔnɔɔ ka yasɩ ná kɛ <hesitation> vráñɖa mɛ. Ŋnáa? Too bʋká dɩ wɛná sasakpʋrɔ, sasakpʋrɔ kʋná yáa sasakpʋrɔ bɛñkɔɔ yɛ, kʋnáá dɩí yasí na kakpáa, kʋná baá yasína kakpáa álɩ kalɩ nɔníŋɛ wárí. Tɔɔ kʋká séé ba yɛ sasakpʋrɔ kʋ na sáŋɛ? <hesitation> bayɛ sasakpʋrɔ na <hesitation> béeré, béeré féñfélená baá yɛna sasakpʋrɔ bʋká bʋʋ yɛ-bʋʋ yɛ- bʋʋ yɛ bʋʋ lúna bʋká baá yála ka yasɩ ná. Bʋká sáŋɛ káná baá yɛna kɛ <hesitation> báa, báa féñfélená, baá kpɩrí báá yɛná sáŋɛ. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ dɩ lí bʋlɔ, dɩí mí lɔɔwá sɩ sáŋɛ tɩɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ téé baná bʋná kóo? Sáŋɛ kóo? Sáŋɛ kʋná, baá ná kʋná <hesitation> fɛtɔmɛ. Fɛtɔmɛɛ baá kʋñ sáŋɛ, báá fɩ kí, báá tásí kɩ kʋʋ wʋlɩ báá gboló ka vɔŋ bʋká baá yasína kpakpáa. Hɩɩɩŋ tɔ dɩ wɛná sáŋɛ, dɩ wɛná sasakpʋrɔ. Tɔɔ bʋká sasakpʋrɔ ró bʋná ró wɛ bʋʋlɛ. <hesitation> bʋʋ yála ka ɩí yála dɩ wɛná sasakpʋrɔ talafátɔ sasakpʋrɔ, talafátɔ sasakpʋrɔ wɛ, mɩnísíɩ <hesitation> béeré sasakpʋrɔ wɛ, too bʋná ró wárí dɩ wɛná gbɔɔ sesekpise, gbɔɔ sesekpise, <hesitation> kpiŋkpiŋ gníñtɔ todzémɔ tʋná ró baá gúlu tí ka vɔŋ lelekʋrɔ sikpoo, bʋʋ bɩrɩsɩ sasakpʋrɔ, baá yála baá yasí na kpakpáa, tɛfɛ sasakpʋrɔ, sasakpʋrɔ yɛ lɔlɔ kpɩnɛ yá bʋbɔɔ bʋʋ desiyá bóre, ɩí yasí nɔnɔɔ na sáŋɛ, íí mɔsɩ sasakpʋrɔ bɛmɔɔ ka yasɩná kpakpáa. Tɔɔ bɩí sɩɩ mɔsɩ bíɩ fɩílɔ yasína mɩnɛ ɩí ná sɩ bóreé dééyá sákí-sákí-sákí-sákí fɔ dɩí wɛna sɩ reé tɔm fɩna ɩŋɛ.